Takababoi bana ndia etis ndia yang penting Ita sebagai manuk ndia Ita tanoli tanggung jawab, terus Ita harus penuhi bana ndia kebutuhan ha terus Ita harus tanean terus Ita pastikan bahwa bana ndia ana hapu perawatan yang layak ana hapu nasodak yg layak.